يا أخوي، فهمت خوفك من الطائرات، لكن حبيت أطمنك إن الطيران آمن جدًا. الطائرات مصممة بأحدث التقنيات لضمان سلامتنا، وفيه طواقم تدريبوا بشكل ممتاز للتعامل مع أي ظرف. لو تبي نروح مع بعض، يمكن يكون أفضل لو تسافر معي وتكون مطمئن.